بہٕ وَنہٕ قدیم مصرس منٛز روزن وٲلِس أکِس کردارس مُتعلِق اکھ دٔلیٖل۔ ناو سجید تٔمۍ سُنٛد پیشہٕ اوس ڈکیتی، سُہ اوس سۄنہٕ لوٗٹان یُس مصرس منٛز أکِس مردٕ جسمس سۭتۍ اوس۔ پُلیٖسن روٚٹ سُہ تہٕ کوٚرُن أمِس پھٲنٛسی دِتھ مٲرِتھ۔